Taka ɨó nte'é ntukú, taka nte'é tituún. tikuaá. tikuá iiá <hesitation> ɨó ntoko iñu, ntoko túún, ɨó suni ntee xa'án ntee ntúkú ɨó ntee ntika ɨó ntóó ɨó ntóó nu itú ɨó.